سپوز میں اگر لوٹری جیتا تو کیا کرتا ہوں، بھائی، سمجھو سب سے پہلے لوٹری کی ٹکٹ لے کے لوٹری کے پیسے وِڈراؤ کر کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لے کے کر لے کے تو تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ، آرام سے بیٹھتا ہوں، بیٹھ کے سوچتا ہوں کیا کریں گے یہ پیسوں کا سوچنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، پیسوں کو ڈیوائٹ کرتا ہوں؛ تھوڑے پیسے اپنے لیے سیونگ میں رکھ لیتا ہوں، تھوڑے پیسے گھر والوں کو ہیلپ کے لیے دے دیتا ہوں، اور تھوڑے پیسے ضرورت مند کو دے دیتا ہوں جس کوں ہیلپ کی ضرورت ہے اس کے بعد میں اور تھوڑے پیسے جب بچتے، وہ پیسوں کو کائیں ایسی جگہ پے انویسٹ کرتا ہوں جس سے اپن اچھا پروفٹ بنا سکنا ہر دن انویسٹ کر کے وہ پیسوں سے اور دوسرے پیسے بناتا ہوں اور اس کے ساتھ میں جو سیونگ رہا ہے وہ سیونگ کوں کبھی یوز نہیں کرتا، کبھی ضرورت پڑی بہت ارجنٹ کیس ہے، وہ وَقْت پے یوز کرتا ہوں اس کوں